أنا بعتقد اني مو جيد في السباحة حاولت أكتر من مره لكن ما زبطت معي ، ف إذا كان في عاصفي أو شي ما بقدر إني أقاوم لمدة طويلة ممكن إني أقاوم لبضع ثواني إني أطفو فوق المي ، لكن إذا زادت المدة ممكن بغرق أو بيحصل إشي مكروه لكن أنا بالسباحة مو جيد فيها.